صراحة، صار لي هالموقف ،كنت في مناسبة وحسيت إني ما أجدر أتعامل مع الحديث مع شخص معين، لذلك تظاهرت إني مش شايفة، وركزت فجط على أصدجائي اللي حولي، أحيانًا، نحن نتعب من كثرة الكلام ونحتاج إلى وجت حتى نرتاح فيه من الآخرين والحديث.